Aŋ ŋ́ ri rǝ leefuutǝ. Vǝnɨ ŋ́ no ko fuu elee wǝǝ, wǝraakpǝ ŋ́ nóo ko kpǝ rǝ akɛɛnyɔŋpǝ wǝǝ, ŋ́ nóo ko mɨ kɛɛnyɔŋ rǝ ŋ kɛɛnyɔŋ ŋ́ nóo ko ɖo ŋ́ nóo fuu elee. Vǝnɨ ŋ́ no ko fuu rɨ Yalaŋrǝ lemi amaa. Prounfouwǝ wǝǝ oturu ŋ́ nǝ kpǝlǝŋ ŋ́ nǝ pǝ fɨ ne ke siiri mɨ fira rɨ Kounyowui. Wǝ́ ŋ́ ne ke siiri wǝǝ, sɩkaye ŋ́ na nya rɛɛwǝ mɨ ŋ́ pɔrʊ rɛɛ ŋ́ fǝ ŋ́ kpii rǝ baŋkɩyǝ oturu ŋ́ nǝ fɨ rɛɛ ŋ́ no furu. Vǝ́ ŋ́ nǝh pǝ wǝǝ, ŋ́ nóo fuu mɨ wǝpwɛɛkpǝ mǝ mɨ atɨraŋtui mɨ bɔɔluyǝ mɨ mǝ lɨ epipǝ la wǝkpakpǝ wǝ́ ŋ́ na saa kpǝ wǝǝ, oturu ŋ́ nǝ fɨ no furu. Mǝŋ mɨ nuŋ ŋwǝ ŋkpɛ tɨrɛ wǝ la hiaŋ wǝǝ rɨ mǝrǝwe wǝǝ, mɨ ŋ fuu ŋ́ po koonu. Wǝ́ wǝǝ wǝpwɛɛkpǝ we mɨ bɔlutui sa kɨto wǝ́ yáa nyɩɩ lo ŋ ko wǝraakpǝ, paa ŋ́ ri rǝ raaritǝ. Vǝ́ ŋ́ na nya sɩka ye mɨŋkɔɔwe wǝǝ ŋ́ nǝŋ koru ǝ fɨ ŋwǝ ŋ́ pɨlɨ. Vǝ́ ŋ́ ne pe fii mɨ ŋ́ pɨ mɨ nuŋ nɛ wǝ́ yeh yee amaa nɛ wǝ́ ŋ́ neh yee mɨ yǝ ŋ na ta ŋ na tɛ?ŋ ci ŋ kaŋ mɨ oturu ya nya fɛ yǝ fɨ yǝ tɨnɨ. Kɨto mǝŋ e ri wǝraakpǝ wǝǝ, fira mɨ fira ŋ́ nóo ko wǝraakpǝ sikae ŋ́ na nya w;w;w ŋ toŋ lǝ rǝ tɨrɛ. Wǝraakpwe mǝŋ ŋ́ noh ko kpǝ wǝǝ, ŋ́ nǝ́ǝ pɨ koturu ŋlǝ mɨ mɨ ǝtɨŋpǝ yo ko ɖo nɛ kɨto? Atʊkpaatui ye fi ayɩlayɩtǝpǝ pǝ le fi arɛɛpǝ mǝŋ ŋlǝ̈ ceŋceŋ e kpii o lóo ko ayɩlayɩtǝpǝ pɨ lóo koru a ka lɔ läsɩka rɨ guŋrǝ. Kɨto ŋ́ nǝ́ǝ pɨ ŋlǝ mɨ ;mɨ ǝtɨŋpǝ lo ŋ ko. Vǝnɨ yo ko mɨŋkɔɔwe yo ko fuu elee mɨkɔɔwe wǝ́ le kpii yǝ́ǝ pǝ rǝ kʊŋ kǝ́ la mɔɔnʊ yǝ́ǝ pǝ wǝǝ, anyɩŋ wǝ lóo poŋ ayɩrɩ ŋpaŋpa. Kɨto mɨ ǝtɨŋpǝwe pǝ ŋkpɛ arɛɛpǝ pǝ lóo fuu gaali ŋmǝ paa ŋ́ nóo fuu wǝtukpǝ mɨ esiyǝ mɨ yɩlɩwǝ mɨ otukpotokpototui sa mɨ ŋ́ fǝ ŋ́ pa ya mɨ ŋ́ siiri.